Bam, da, rab, kunung, vat, kurmun, njong, mut, miyasi, mullam, gwan, gwan gumda gwangumrab, gwangumkunun gwangumvat gwangumkurmun gwangumnjog gwangum mut gwangummiyasi, gwangummudlam, dyirab, dyirab ƙum da, dyirab kum rab, dyirab kum kunung, dyirab kum vat, dyirab kum kurmun, dyirab ƙum njogu, dyirab ƙum mut, dyirab kum miyasi dyirap ƙum mu̱llam dyinkunun, dyinkunun ƙum da dyinƙunng ƙum rab, dyinkunug ƙum kunung, dyin kunung ƙum vat, dyin kunung <noise> ƙum kurmun dyin kunung, <hesitation> dyin kunung ƙum mullam, dyirab <hesitation> an dyinvat. Dyinvat ƙum da dyinvat ƙum rab, dyin vat kum kunung dyinvat ƙum kurmun dyinvat ƙum njong, dyinvat ƙum mut dyinvat kum miyasi, dyinvat kum mullam dyinkurmun. Dyinkurmun ƙum da, dyinkurmun ƙum rab, dyinkurmun ƙum kunung dyinkurmun ƙum vat. dyinkurmun kum kurmun dyinkurmung ƙum njong dyinkurmun ƙum mut, dyinkurmun ƙum miyasi, dyinkurmun ƙum mullam, dyinjong, dyinjong ƙum da, dyinjong ƙum rab Dyinjong ƙum kunung, dyinjong ƙum vat, dyinjong ƙum kurmun, dyinjong ƙum jong, dyinjong ƙum mut, dyinjong ƙum miyasi, dyinjong ƙum mullam, dyinjong ƙum mullam, dyinmut kum da, dyinmut ƙum rab, dyinmut ƙum kunung, dyinmut ƙum vat, dyinmut ƙum kurmun, dyinmut ƙum njong, dyinmut ƙum mut, dyinmut ƙum miyasi, dyinmut kum mullam, <hesitation> dyinmiyasi, dyinmiyasi kum da, dyinmiyasi kum rab, dyinmiyasi ƙum kunung, dyinmiyasi ƙum njong, dyinmiyasi kum mut, <hesitation> dyinmiyasi ƙum mullam, dyinmullam ƙum da, dyinmullam kum rab, dyinmullam ƙum kunung, dyinmullam kum vat, dyinmullam ƙum kurmun, dyinmullam ƙum njong, dyinmullam ƙum mut, dyinmullam ƙum miyasi, dyinmullam ƙum mullam, won, won nu da, won nu rab, won nu kunnung, won nu vat, won nu kurmung, won nu njong, won nu mut, won nu miyasi, won nu mullam, won nu dyirab, won nu dyirab kum da, won nu diyerab Ƙumrab, won nu dyirab ƙumkunung, won nu dyirab kum vat, won nu dirab ƙum kumun, won nu dyirab ƙum njong, won nu dyirab ƙum mut, won nu dyirab ƙum mullam, won nu dyin kunung, won nu dyinkunung ƙum da, won nu dyinkunung ƙum rap, won nu dyin kunung ƙum ƙunung, won nu dyinkunung ƙum vat, won nu dyin kunung ƙum kurmun, won nu dyinkunung ƙum njong, won nu dyinkunung kum mut, won nu dyinkunung ƙum miyasi, won nu dyinkunung ƙum mullam, won nu dyinvat. won nu dyinvat kum da, won nu dyinvat kun rap, won nu dyinvat ƙum kunung, won nu dyinvat kum vat, won nu dyinvat ƙum kurmun, won nu dyinvat ƙum njong, won nu dyinvat ƙum mut, won nu dyinvat ƙum miyasi, won nu dyinvat ƙum mullam, won nu won nu dyin kurmun ƙum da, won nu dyin kurmun ƙum rab, won nu dyin kurmun ƙum kunung, won nu dyin kurmun kum vat, won nu dyin kurmun kum mut, won ndu dyin kurmun ƙum miyasi, won nu dyin kurmun ƙum mullam, won nu dyin njong, won ndu dyinjong ƙum da, won nu dyin jong ƙum rab, won ndu dyin njong kum kunung, won nu dyin njong ƙum vat, won nu dyin njong kum kurmun, won ndu dyin njong ƙum mut, won nu dyin njong ƙum miyasi, won nu dyin njong ƙum mullam Won nu dyin mut, won nu dyin mut ƙum da, won nu dyin mut ƙum rab, won nu dyin mut ƙum kunung, won nu dyin mut kum vat, won nu dyin mut kum kurmun, won nu dyin mut ƙum njong, won nu dyin mut ƙum mut, won nu dyin mut ƙum miyasi, won nu dyin mut kum mullam, won- won nu dyin mut won ndu dyin miyasi ƙum da, won ndu dyin miyasi ƙum rab, won ndu dyin miyasi ƙum kunun, won nu dyin miyasi ƙum vat, won nu dyin miyasi ƙum kurmun, won nu dyin miyasi ƙum njong, won nu dyin miyasi ƙum mut, won ndu dyin miyasi ƙum mullam, won nu llam, won nu dyin mullam ƙum da, won nu dyin mullam ƙum rab, won nu dyin mullam ƙum kunung, won nu dyin mullam ƙum vat, won nu dyin mullam ƙum kurmun won nu dyin mullam ƙum njong Won nu dyin mullam ƙum mut, won nu dyin mullam ƙum miyasi, won nu dyin mullam ƙum mullam, won rab, won rab nu da, won rab nu rab, won rab nu kunung, won rab nu vat, won rab nu kurmun, won rab nu njong, won rab nu mut, won rab nu miyasi, won rab nu̱ mudlaam, won rab nu̱ gwang, won rab nu gwangum da, won rab nu gwangum rab, won rab nu gwangum kunun, won rab nu gwangum vat, won rab nu gwangum kurmun, won rab nu gwangum njong, kum mut, won rab nu gwangum mut, won rab nu gwangum miyasi, won rab nu gwangum mudlam, won rab nu dyirab, won rab nu dyirab ƙum da, won rab nu dyirab ƙum rab, won rab nu dyirab ƙum kunung, won rab nu dyirab kum vat, won rab nu dyirab kum kurmun, won rab nu dyirab ƙum njong, won rab nu dyirab kum mut, won rab nu dyirab ƙum miyasi, won rab nu dyirab ƙum mudlam, won rab nu dyin kunung, won rab nu dyin kunnung ƙum da, won rab nu dyin kunnung ƙum rab, won rab nu dyin kunnung ƙum kunnung, won rab nu dyin kunnun ƙum vat, won rab nu dyin kunnung ƙum kurmun, won rab nu dyin kunnung kum njong, won rab nu dyin kunnung Ƙum mut, won rab nu dyin kunnun ƙum miyasi, won rab nu dyin kunnung ƙum mudlam, won rab nu dyin vat, won rab nu dyin vat da, won rap nu dyin vat ƙum rab won rab nu dyin vat kum kunnung, won rab nu dyin vat ƙum vat, won rab nu dyin vat ƙum kurmun, won rab nu dyin vat ƙum njong, won rab nu dyin vat ƙum mut, won rab nu dyin vat ƙum miyasi, won rab nu dyin vat kum mudlam, won rab nu dyin kurmun, won rab nu dyin kurmun ƙum da, won rab nu dyin kurmun kum rab, won ra nu dyin kurmun kum kunnung, won rab nu dyin kurmun kum vat, won rab nu dyin kurmun kum kurmun, won rab nu dyin kurmun ƙum njong, won rab nu yin kurmun ƙum mut won rab nu dyin kurmun kum miyasi, won rab nu dyin kurmun ƙum mudlam, won rab nu dyin njong, won rab nu dyin njong ƙum da, won rab nu dyin njong ƙum rab, won rab nu dyin njong ƙum kunnung, won rab nu dyin njong ƙum vat, won rab nu dyin njong ƙum kurmun, won rab nu dyin njong ƙum njong, won rab nu dyin njong ƙum mut, won rab nu dyin njong ƙum miyasi, won rab nu dyin njong ƙum mudlam, won rab nu dyin mut, won rab nu dyin mut ƙum da, won rab nu dyin mut ƙum rab, won rab nu dyin mut ƙum kunnung Won rab nu dyin mut kum vat, won rab nu dyin mut kum kurmun, won rab nu̱ dyin mut kum njong, won rab nu dyin mut kum mut, won rab nu dyin mut kum miyasi, won rab nu dyin mut ƙum mudlam won rab nu dyin won rab nu dyin won rab nu dyin miyasi, won rab nu dyin miyasi ƙum da, won rab nu dyin miyasi ƙum rab, won rab nu dyin miyasi ƙum kunnug, won rab nu dyin miyasi ƙum vat, won rab nu dyin miyasi kum kurmun, won rab nu dyin miyasi kum njong, won rab nu dyin miyasi ƙum mut, won rab nu dyin miyasi ƙum miyasi, won rab nu dyin miyasi ƙum mudlam, won rab nu dyin mudlam won rab nu dyin mudlam, won rab nu dyin mudlam ƙum da, won rab nu dyin mudlam ƙum rab, won rab nu dyin mudlam ƙum kunnung, won rab nu dyin mudla ƙum vat, won rab nu dyin mudla kum kurmun